Microweb kam kuugal mum kannjum woni, ngam jonnga koo poo'ina nyaamndu, ɗum jonngante koo ɗum poo'inane nyaamndu maa ngam nyaamaa-ndu ngam to ndu wonnoo.